oo ba pievrera cɛ babe biaso co dɛnuna bɛ sin wo ma cu'e fanbɛ a buare yoropɛ coté ra wian a buare ba'e jua jua yɛsin'ɛ yibɛ a'o tele mebɛ'i maro ma'in jira diadɛ unbɛ i mano <hesitation> o yoni ima pievre to'o dɛ'i coro oma sorcier juanɛ'a a vio a cɛ'o sisa sisanɛ bon lo'a juanɛ buare mira ma cote wian